والله من الحيوانات الأليفة نحب طبعاً القطة، القطة تخليني تحب نخلق جو وتساعد على جو هادي في البيت وتكون برضه مستقلة في نفس الوقت وتكون هادية كدة ومستقلة وكيوت.